തര്ഗാരി കേല പ്രകരദപ്പുന് അവു പ്രകരദമ്। ഇഥു നമ മസ്തദിന മുത്ത ദിവോലി ധല അവന്ദേ। ഇഥേ പലക്സപ്പു ഉന്ദേനി മൂജിദ്ദി ഏല്ദി നമ। ഫ്രിജിദ്ദി ദിവോലി അധ മുത്തല ഥിനോലി കരതു। രദ്ദിദ്ദി മൂജിവര മുത്ത ദിവോലി ഫ്രിജിദ്ദി വക। തോമതോ അവുല ഫ്രിജിദ്ദി നമ ദിവര പോ ജദ। മൂജി നല്വര മുത്ത ദിവോലി നന്ദ തോമതോനു। പിഥൈ ദി ജദ വന്ജി രദ്ദിവര നേ ദിവോലി ഐഥ। വക ഥിന രേഅപ്പുജി തേക്കരേ അവേന്ല ഫ്രിജിദ്ദി। വന്ജി വര മുത്ത ദിവോലി ബതത നമ പിഥൈ। വന്ജിദ്ദി രദ്ദിദ്ദി മുത്ത ദിവോലി ഐഥ വക ഐഥ। കല്ലര് ഛന്ഗേഅപ്പുന്ദു ഥിന രേഅപ്പുജി നീരുലി വക। സുന്തി ല വന്ജി രദ്ദിദ്ദി മുത്ത പിഥൈ ദിവോലി അധ। മുത്ത ഥിനോലി ഐഥ വക അവു കുമേഇധി പോപുന।